Aha za aloha da teña tsy dakôro amy izay hoe tokoñy misy fetrañy ny fahalalahaña mañeho hevitra. Satria ny olombelo rehetra zañy tokoñy mañam-pahefaña àby. Da maña droa zañy mba ahafahañy mañeho hevitry ny tsirairay satria ny hevitry ny tsirairay dia zava-dehibe.